Nafɔxɛsɛ tʋnʋ iti ayɛtʋ iti dʋ ɛfɛ la ɔlɛ ɛkʋedi bʋakʋ akɔne wle ɛlʋ dʋ ɔlɛ ɛkʋedi bʋakʋ yɔsɛlʋ bʋa kɛmasɛ ɛlʋa mɛ itidʋɛfɛ la la afɔ newle ɛlʋ dʋ kalʋ kɛmasɛ ɛlʋa mɛdola fʋsʋ ɛkʋ sʋalɔ azɛ ɛkʋ sʋalɔɛ mɛ atodzi nʋ ɛlʋasɛ afɔnasɛ ɛlʋɛ mʋani yasɛ tʋnʋ ʋdʋ laba alɔnʋ asɛtʋnʋ ʋdue kaba alɔnʋ kamʋ nʋ efʋe bʋala mɛ asɛ tunitsɛdi yatʋ nimla mahafa nina katʋ fanʋ imla hafa nina bʋa kakɔsʋ nʋ ɛfɛ biefʋe bʋala magbɔ tsi tʋnʋ imla hafa ina yabane tsika madʋ kekele bʋa gbo la mɛ ayɔ itie magbɔ sɛma dzakplo kpɔdʋ kɛkɔsʋnʋ ɛlɔɛ esinalɛ kɛ mʋ ɛlʋ esinalɛ kɛla mɛ yanixla yamʋnʋ yanʋ alɔ yɛa medeli kedoli amɛ la mɛ amʋnʋ tata nʋtasɛ ɛlʋ kɔbʋɛ mɛ itia ɔlɛ ɛkʋedi bʋakʋ afɔnewle ɔlʋlʋ ayɛlʋ dʋ kɔmakakʋ yanalɔɛ kɔme zati.